Ek mahine ke karpo idhan tank bharvane ki sankhya kayi karko par nirbhar krti h jaise ki gadi ka miylage chalne ki adat h aur yatra ki duri man lijiye ki main ek samanya car istemal krti hu jo ek liter patrol par lagbhag baarh se pandrah kilometer chalt h. Car ki idhantank ko hisab ek mahine ma kitni bar idhan bharwano agar meri roj yatra lagbhag tees se chaalis kilometer h to mujhe pandrah te bees din main ek bar tank bharwana pad skto h. Agar lambi yatra hoti h to shyad ek mahine ma do se teen bar tank bharwana pad skto h. Man lo petrol ki keemat 100 rs prati leter h yadi meri gadi ke tank ki kshamta chaalis liter h to ek bar tank bharvane main lagbhag chaar hazaar ko kharcha ho skti h.